<hesitation> زرت من جبل <hesitation> فرنسا وباريس، كان <hesitation> زي ما توقعت المدينة مليانة بالثقافة <hesitation> والتاريخ استمتعت بزيارتها بمعالمها، من برج ايفل <hesitation> والمتحف <hesitation> متحف لوفر مدينة جدا جميلة، <hesitation> وفيها <hesitation> معالم سياحية أشياء كثيييرة جدااا، ما هي أصلا اسمها عاصمة الجمال.